Ajan koreon a konreonña ta xa tuaon danravonña a xatuaon nakamonña, a xatuaon nadamonña, jan ta xatuachí na ku tuaxhi ta minichí kean ña nadamaxía, tu ña korexhia tá ho o on keaxhia nidajan chí kastonrí xhínxhi anria kaxí u jum.